Anie khemi naki oyoyakamya egbe nureyakanya amiekusa kanya uremi customa egbebi customer orevare wareque garo wakhe regharona oreregbebi'kpegoro na wonakamyi nory egebikpegorona na oredueguery abiwari guery na wayaregbebi emary uregbebiemary oduweguery wara sekpere waguery kia yamiya so nukhere zakanya vare emina egbe yokhemoisoso owokhero amie okere nue eme emerunaregbe mu ugure ha herena otsogbe o wabiriguere niyikania mabimi akanya onimagi gbakanya okereme wary wanimaze obakanye orenobimiogbo onakhanya niwa gbena wamemi regbori emiraruna roraregbe novo iyoni emuromekpo oredumeguere mareremary amiu namary marare okue rikpeghoro yame selfu and onemo egbemena mune. Soso erena agemi ukpere uguere ukhege urakue kisebuzegbemina akanya jusi your kuyakanya urage sakanya umiono were wogie ari akanya nukhage ten naira ugori five hundred naira for there na egbera-ikpabo moisoso ukhakhesowa uratiya gigie ha erena otso akanya niye erena imoimamiobirokio soso amiemare wonakanya egbetotobomume emoni rokpo eregbe moya eminaki ukpere rari eme egberademu moiukpere ugwere maybe azikho reke yewegbe akhazikoreke yewebe nuchioware ukafidono egbematimoi emeregbemoirokhi abuguere numio some webuyeh onosome ogbadaegbeya utsoko egbe ewore senikiro umoi meraregebe mue,